Tsy de misy aloha olo hoe mari-toetra tanteraky amy fotoa iaby zao satria i volany zay hoe gn'ambony tany etoy tsy misy raha tonga lafatsy sady tsy raha misy raha maharitsy etiky fa mandalo avao. Zay io.